Tëtäguasu Corea del Sur jokope guinoireta ara templado jare monsonico jei supevae kua omboipi arapotigui jayave guinoireta mopeti ara <hesitation> mbaeti iroi jare mbaeti jakuvombate ombo jeereta <hesitation> oe ojo pañandepo pandepo grado centigrado jaema iviakurapema oiretayave jakuvo jare oajaete kuarai jaji, iroi arapema oike oiretayave jayave iroi jare otini yandepire, yandeyuru ñamaeyave opa iroi oyuka